Trandraky io lafa miaro tena, lafa misy biby na misy raha somary atahotahorany na hanafikafiky azy zay, alany tonga de velariny volony maranitsy rey, velariny rey la tsy misy mahasaky azy i ze hamonjimonjy anazy eo. Tsisy mahasaky mikitikitiky anazy.